Ke noʻonoʻo wau e pili ana ka mahina o kepakemapa ʻaʻohe mea a launa me iaʻu aka o ka mea e pohā ma koʻu poʻo ʻoia no ka lā hanau o koʻu kupunakane aka i keia mahina o kepakemapa nui koʻu i maopopo ai, aia nā la e lawaiʻa a hele i kahakai a pela wale aku.